المشروب المفضل عندي هو الشاي الأسود والتحضير ديالو ساهل، كتغلي الماء كدير ديك الصاشي ديال الشاي الأسود - النيكرو- وكتزيد معها سواء اللويزة أو النعناع وصافي شوية د السكر وهاهو واجد باش تستمتع به.